Mamlakatimizda asosan, boks va dzyudo sport turlarini tomosha qilishni yoqtirishadi xalqimiz, chunki bu sport turlari bizda judayam rivojlangan. Ayniqsa, yaqinda bo'lib o'tgan xalqaro olimpiada o'yinlarida bir qancha <hesitation> sportchilarimiz oltin medallarni qo'lga kiritishdi. Misol uchun, Diyora Keldiyorova birinchi o'zbek qizi bo'lib turib dzyudodan birinchi oltin medalni qo'lga kiritdi.